Ihela asa azi- azi zino zyazipa kumaisha yakwe binadamu kwa sababu ihela zizyo amatokeo alichino kuli ukupata nukukosa chino amatokeo achichi ikazi ino ukuomba ino ukupata we mkola kwa ajili ya manufaa yako sio ihela tu <hesitation> ihela kama ihela asa zino kumaisha yako ungati zingakukizi kumaisha yako akuishi paduniani paa ihela kama ihela chi kutakiwa ngi wapata ihela ange ukizitumia kuziombela ikazi ino ukulonda we mkola kwa sababu kuli uwakati umwi zingiza zisite ange nawe wazitumiananga sile bila kukala nanda vyonsi vivi vino vingiza vikusaidie kumaisha ya badae kwa hiyo ihela kama ihela utange uti ali msingi wa maendeleo yako yonsi akimaisha aaa.